Piigii ariirii- haraborroo sa bai hu tari- haaraaha. Bisio o riiriiabaa sa bai abaraa boo'ore Piigii sa oira teera'aaboo oo'ore heeetaapita pita hukuhaa'aaroo haia oiraarei oo'ore tuurisim sa o bii'eeaboo bisio eipa'oo roga'a ei- eibaro'oo ei purupururo'oo haia heetaapita pita uur kepai'aea bai, a riiriiaboohara sa oirareraa eipaareha bisio poreraeea sa oira uu riopaaboo oo'ore eipa'oo kai sa o huraboo oo'ore eipa'oo a kekeabaa baari Piigii. Ha ii'oo ii kantrio ua oea oo'ore itokopapita oo'ore tuurisim uaha ouharaiboroo oo'ore boori. Are o riiriiabaa sa bai abaraa iiboo oira uu kekepitee haia piro oitaa heetaapita pita kepai'aea haia eipa'oo ei heetaapita pita roea roo'ore gaavaari roira'oea haia heetaapita pita uu aba aba'oeea oo'ore bo pu'abuu'oo bisio pita boori ohopa haia eipa'oo ei takiriro'oo abaiaa heetaapita pita oiraba reeto- haraiboroo bo takiri haia heetaapita pita oirabaa reeto- haraiboroo oo'ore boorii boatoa boorii roheoarei oo'ore tootoro. Ii'aa are oira riiriiabaa sa bai abaraa iiboo oiraa tuutuusi'epitee haia oirarepitee oo'ore bisio, iisio pita kepai- haa'aaroo iipirio. Ha piro oru baia haia boo'ore oiraarei oo'ore pasipik are oriiriiabaa sa oirareraa ii'oo bisio abaraaeea. Aarei abaraaea, a riiriiabohara sa bai hukuraa boo'ore ua oira ua'oeea roga'a oo'ore bisio pita boorii boatoi reeto haia booree ua Boatoi reeto haia booree ua urii'o- haa'aaroo bisio pita tuuris tuurisim hitaka ii'oo ua o tuutuusi'e- haraiboroo oo'ore eipa'oo a baia haia bo raata'oo bo hura'oo eipa'oobai oirarei ii'aaa ii husiri. Boahe'a oitaa piro baia haia boahe'a oo'ore barariabaa a baia oiraarei oo'ore ii'aa ua'oeea hitaka uu bisio pita bo ohoparo haia ua raeraereibaa boo'ore roo'ore eba ka'aro. Oira ii'aa a riiriiabaa sa o kekeaboo bai abraauba haia oo'ore bisio pita, tuutuusi'e'aea eipa'oo oo'ore bo raata'oea o kaltsaa oiraa'oea bai, kai oo'ore boatoi reeto sa a riiriiabaa sa oirareraa bai bisio bai abararaea. A oira hokopi'e- haaboroo oo'ore bo ku'uku'u sa baire pore- hareeuba boo'ore boatoi o huraharehe oo'ore bo tahirori kai oira riopaharehe see iisio pita huku- haa'aaroo pirio iisio oiraba abaraha boo'ore boatoi sa aga taupaeboo oiraarei oo'ore bo hukubuu boorii hioko'i uu tootoroarei kai boorii Bougenvil.